Izy koa fruit malôha tiàko tiàko mba hoe andraman'olo aminay akagny le framboise, voaroy satria regny zah nagnandrana hitako tsara nefany aminay any tsisy regny aveo tsy haign'olo amignay any lesiteo fisiandregny aveke amy legioma ndreky, broccoli ndraiky broccoli ndraiky chou fleur, satria zah koa efa nihignana koa ta- tatô fa le ôlo aminay akagny mbola tsy ary nihignana satria tsisy aminay akagny ka za de tiàko andramanjare.